في عطلات نهايات الاسبوع, أفضل استمتع بوقتي اهلي وأصدجائي, أحب أروح للمطاعم, ونجلس ونتغدا سوا, أو أخرج في البر واشوي لحم, بعد أحب امارس الرياضة, مثل المشي, أو الجري, او حتى أستمتع بمشاهدة الافلام في البيت, العطلة فرصة للاسترخاء والتمتع بالوقت, بعيد عن زحمة الاسبوع والشغل والدوامات.